Amy ñahy manokaña aloha da tsy mitombiñy oe hañao asa tsy mi- tsy mitady to- tomboñy zao. Satria efa hitantsika moa zañy efa hiarahantsika mahita ny fiaiñantsika amizao fa sarotsy no hiasa. Koa zañy tsisy tomboñy lasa fahavereza fotoaña avao koa ny vokañy sady zava-poana zañy.